Mipody iaho mianatsy soa <noise> da mipody mianatsy mitady vola aho mbô zaza. Da mipody iaho mianatsy gny <noise> fitsipiky hoe akory gny hatao mba tsy hampivarilavo. Da mipody iaho <noise> manao gny raha aby mba ahafantarako hoe aha tsy mora gny fiaingana fa dieny mbô zaza da mianatsy da mitady vola da magnampy Ray aman-dReny soa handray andraiky lafa be.